Iyake disuana pilih motor atau oto, jawabanku to yakke motor to. Alasangku pilih motor supaya bisaki malumi ke <hesitation> <hesitation> umbala di olai <hesitation> <hesitation> bisaki malumi tena kenaiki macet. <hesitation> menunjang juga aktivitas-aktivitasku karena ko eloka ke kampus lebih madommi daripada mangotok. <hesitation> l <hesitation> lebih efektif juga iyato kupake tu motor lalaku lau tu kampus atau lasunnaka ero alli kande. <hesitation> caraku rawatki itu motor <hesitation> sesuki <hesitation> ganti oli, bissai tu motor, sellei ban, silang ku bissai duka supaya meloka tu ditiro. Iyatu enangku tu parakai motor kalau masulangki iyanaitu bengkel.